Kijo nikifurie ni vughai. Vughai niufurie thanu. Kwanza ukayak- vughai kwaichwa kuandaa ighuta. Naaaa vuchi, vuchi- kinaishagho kwao, kwa- yaa kwairima iyaki hata wiki dhima. Ni kijo kirathi kiraghire- kiraghire ihi kenaisha napiga vilui. Kwale kwa vandu mndu wakwiaa vilee- vile mchere ghatholi gharama nipatie salamu wachemche kila mwiri. Mbari niifurie kukokijo kijo- che komghai avonwa iki na ntifurie. Mburi nifurie sana vughai na mbogha totiwetu mchanganyiko niyale majambo damwacha nifurie kwathababu nikijo kwaiya uichwe kunde ivuta.